La e tena mety amin'azy moa da mangala fotoagninao sara anao e misakafo zany, miditry amin'aignao sara izy fa gnanahy aloha gne mandraigny eo amin'ny dimy ambiny folo minitry eo, gn'antoandro trente minutes à quarante minutes eo, akonan'izay avao koa gn'hariva, la mitambatry izy adiny raiky, adiny raiky sy fefany eo, sasany izy la mitambatry izy herignandro da eo amin'ny adiny valo eo eo eo mahery.